M'enyiwa bɛgye ho beberee dɛ mibetsie ndaamba ndwom a wͻaba osiandɛ no mu nsɛm no kasa fa nsɛm a osisi wͻ hɛn ber yi do. Ntsi sɛ bi mpo na menntse anaa bi na memmfa m'enyi nnhu a, sɛ mitsie dɛm ndwom no a, mibenya nyimdzee afa nsɛm a ͻrokͻ do wͻ hɛn asetsena mu wͻ ndɛ mber yi. Ama meetum meehu kwan a mɛfa do mabͻ me bra.